Sport tikish ba'zi odamlar uchun qiziqarli va qiziq bo‘lishi mumkin, lekin bu moliyaviy xatarlarga olib kelishi ham mumkin. Agar mas'uliyat bilan yondashilsa, bu o‘yin shakli bo‘lishi mumkin, lekin haddan tashqari ehtiros yoki giyohvandlikka aylanish xavfi bor.